כ'מיין אין מיין הויז האב איך בערך זיבעציג אדער אפילו מער, הונדערט באלבס און די לעצטע מאל מ'האט געטשעינדשט- <hesitation> מ'האט געטוישט א באלב איז געווען בערך דרי וואכן צוריק. באט ס'קען זיין אונז האבן אפילו מער ווי דעם ווייל אונז האבן אסאך <hesitation> גרויסע טשילארס.